اول وظيفة اشتغلتها كنت ببزار <hesitation> تبع المدرسة مرحلة المتوسط، وكنت <hesitation> قاعدة ابيع ورق عنب انا سويته، واستمتعت فيها صراحة يعني كانت تجربة اعطتني يعني صنعت لي ذكريات، وكنت مع اصدقائي يعني لي احبهم استمتعت بهذي التجربة.